To be memi lenguru sai sona. lenguru kam dum jamdi on je do mari jamde ha nder mai je sonata hokka sonoye to be memi ko be tappi dum. bedo wata lenguru ha bandu dammugal ko ha bandu va'etenga.